Ah laha aminakahy manoka aloha zaho tsy de mahay karazan'akanjo findesy lomano zao satria milano zahay, tonga defa mandeha manisy ze siky fisikinany.